<hesitation> Fomba fiasana fermeture ndraiky ai <hesitation> fermeture bôko le mizara roa igny ai le aminà <hesitation> ilany misy nifinifiny vivin-draha igny de le amin'ilany koa efa misy nifinifiny vivin-draha de <hesitation> kaofa amody ananjy zegny tanjony ai mbô ampitambatra le nifiny <hesitation> avy ambadika ambadika de juste jovitina fogna izy sintomina karaha le tomobily mandeha igny de mifody raha avake.